<hesitation> A vavaguai bula ati dia laun tara tava. <hesitation> A kidama, na i laun bula tara tava, go ra kidama bula <hesitation> a tarai dia la kapaia, dia la parum paia ara, pi dia, dia kukia ure ra nian. <hesitation> A vaurua, a vauruana a maleo. Maleo bula i var, i varagop puka mara kidama. A maleo bula a tarai dia dia la iania dia parumia dia palile pa ia, io dia dia mal ra mana, a trap ure pi dia kapaia, ma dia, ure nian bula dia paitia ure nian. A kolpis nam bula tikana nian nina i laun tara tava, tikana vavaguai bula nina i laun tara tava. Ma ure ra nian bula a tarai dia la kapaia, dia dia la il pa ia ba dia la ponok paia mara <hesitation> ponok paia pi dia i ure ra nian bula. A torosel bula, go ra torosel bula a bona nian. I laun bula tara ta ma ara tara tava bula. Tara tava tarai bula dia la kapaia, pi dia la ian ia bula. A urita bula ia tikana bona nian bula, nam i laun bula tara tava. Nam dia la a, tarai bula dia la kapaia. Diala, pare paia, dia, <hesitation> an pa ia mara rumu, pi dia, an paia ura ura ra pakana pai pia, pi dia <hesitation> poko paia abara ma dia kukia. Kap ia ura nagunan pi diata kukia. A pun bula damana, nam i laun bula tara tava. A vara, bula, nam ilaun tara tava bula ma balivo, <hesitation> a kap, a kapu bula, <hesitation> tauamana magit na kiri, kir di ian ia but dia laun tara, tara tava. A kapu bula, nam i laun bula tara tava, a kina bea kokoroto, nam bula ure ra nian bula. Bona mit tana. Tarai bula dia kapaia, dia dia takue ra, dia kapa ra mit tana, are, are ra palina ka abara dia vue. A vui, nam bula i laun tara tava, <hesitation> tikana magit bula nina ra nglana na mag, a vavaguai ni laun bula tara tava, a crocodile. Nam i laun tara tava. Na ra tarai bula, i doko doko ra tarai, tarai dia burburutue, ma <hesitation> na tarai padia, padia, padia kabait bulu tara vinavana ara tara tava, na ra, go ra crocodile tale na an pa diat mana en diat. <hesitation> Tikai bula aurita. Aurita bula nam i laun bula tara tava, tara ta. Aurita bula, a tarai dia, dia, diala kapaia pi dia ian ia. Pi ure nian. <noise> A tauka bula ia ra mutuaina nina ma i laun bula tara tava. Boina.